الويكاند المثالية بالنسبة ليا هي نهارت الأحد عال شو نخاطرو بوقتها تبدا معنديش خدمة هالسب نخدم بنص النهار، نبدأ نحظر مثلا باش نخرج أنا وصحابي ونعملوا بتديو شى عناسبة وبعدها نمشو نقصو نحكو شوية والا نلعبو لعبة والا نمشيو نقروا كتاب مع بعضنا وتفرجو فيه فيلم وبعدها روحو للدار نقعد مع العيلة شوية ونخدوش ونرتاح من تعب الخدمة ونبدأ مستعد.